Ma albga tukiya ɓaa ryuwa marawa nudanna amudanna ming nidigiti sas da ma shahshaha ma vakaya magh ɓa rayuwa marawa a niga niga nudi ndʒiga nug ba lapiya du ku wara ma thalsa dndʒiga nin du ku wara ma thala amai sugsug kudugdʒig ma kasuk bi amai takiya ngal adugata usudbij ku bawara andʒiga ba lapiya dvakai mathala ming nidiga hɗa asiri yagh vakagha a sugwa kidgitaha arɗugwa kwahina mamung vakagha shagar wahin kidigit, amma ma may kwahin kidigitya may nilbgata ba wai sai mung kwaɓaa ba ɗek-ɗekaa k takiya mung nidigitaha ba ɗek-ɗeka a vulgana a hawa motaha shah-shaha a dagal ma gina gina na hineha bawai shagra bawai in nilbug takiya ghwalvna chingan kam takra ma rayu baa amma da ma mung nidigi dagala mung ni dga hɗa asiriyagh vakagha nung kathanahaa, mung nidiga kafaha kisghu kisg ku ussahaghaa mungnin hinehagha da zarhagha armang ardagal da ma makaranta ardagala mamung zir motagha mung zir hinehaghira bathabalhan ba shagr a bazigana a ba ndʒigana aba nd zigana ba ndʒigan, li ma thalma aba lapiy ditr mamai takiya aɓaga mami vakwah a ɓaga kushar vakwah, ɓaga ku shar vakwah a mung nidigit ivdya kwaha mung na aure ivya kwaha amay dagalbi mung faɗag ivdya kwaha a may dagalbi mung naksusa vaka ɗiyath vaka vakwah amai dagalbi mun nidigit vakwah a mai haɗaghr du dahbi inna war wah ki layf da munga digya. Ma rayuwahin mamung nidigi dagal ma rayuwina ngal ba sa nudaa, ka ghwaɗwaha aɗiya kathanaha udina ahaɗgan kghr da zara bahagha dagal da vdya vakwah nud hanina a mudaa adagal a ksgant ma ba ghala nutaghina dusaghina arda yahaghini adagala a amavang ndara zarabaha, amba lapiya? Nda nidigitaha ndar nidigi dagalaa ar balapi balayya ndar nudahinana? Arba lapi bakyya ndar kyelmahaa ndar kyelmahaa ndar kyelmahaa a bn ndavna ndarga kwan kin ndavga ndaraa, ba lapiya a tagar kussaha a ba lapiya layya du udah may ni digiti da dama ta takagh dudagh a a mung vaka ɗiya mung vaka aure vakwah amuda aɗala a tagar kuss ki dadaɓa aure atagar kuss ki ki dadav da babaliɓa aurayina a ndar nud ba lapiy nigha nigh kuda wushig mudaha kaga shagr ni nidigi agal vakwahna ka adaɓagan nin naa ka dasas nudah adaɓagan nin a a ka dasas nudah mu zumuɗiyagh ɗiginah vaka tatakudaha kazazumga kada sas kitraa ka dasas muʒha ni e digi dagal ma tatakudagh amma may ning haɗa ghr dudahbi amay sa sa gidʒihgbi may kudbi dabakigha bakighar dussagh bakigha da usagh ar daʒarhagh magh may nin vakwahima a daɓag ndar nin kvayuwagh amung kra yuwung magh ndʒiga ba lapi du dahin andʒaga ba lapiy da thghara wakygnaghin andʒa ba lapi da zarha hah, andʒga ba lapi da ussagh may takiya a a ɓa usʒhay meny dussana jiyam da tagwana da ʒarhahan vakwahng a da tughwav nda ndar nudahaning may wahina bug. Ma ma mung nusagha mung na kwaw kwaraha gha aba ndʒigana ba ndʒigan ba ndʒigana ba ndʒigan nun ma rayuwagh ko badwar ko ba war a mathavara thig menye a meny digiya a muda a menye, marawa wana sirga sirgg meny ki ndʒiga duda gata gatr kudagh ba shagr shagra dagal da ɓa digitaha haɗa ghir dudah mamung ɗaga ba dagal mamung na aureya ba dagal ma mung ba ku awa ba dagal kaga shagr nidiga ɓag zrin kwah ivdya kwahin mu dahin ko bn li mamung ma thalahagh ma thighara wakyega arba dumtakra li zharzhargma zarba haghma ar ba dumtakra udah li ma thalh ma ar ba dumtakra takiya menye haɗa ghr dud amudna shagr wahin kdgit amma magh may ning da fara ghrbi ammay ta albug dudahbi ba kiʒh ba daghwavagha ba dgha dug da ma gudagh sigha sig vaka ba thre azumma a hiɗant ku wakyegha hinehaghg a kunnanta ka karagha a ɓalgu ɓalg ki dyiyagha a patrama masaraghin ghwaɗwahin kidigitin ma munga arlar kudah ma mung nidigit vakagh a vulgar vulga klimaya dvakayi, li zarhaha gwayav ma thalahna li, ligata diginnahna ta ghala digitahan, ma ghalara ghalga a nanamaa zamu zig kwahina armay li da vakay na thighara wakyeha ar hing du wai bi armai nudahbi li yika yigma aʒdadaghs ar daʒ ba bahmaa archingai nud ka kilɓuggha takiya mava kaibi takiya mai ning multuru mulga ku bahbi kaga dga kwah mung kwahin mavakai ka da mulku mulgnina ka dagal nidigitin. Ba dagal ba dagal shagr shagr shagr tatakagh duda tatakagh dudah ma ba shagrag toh in waa tagan nud takiya ghwalvna ku udannaa ku ussnaa ku zrnaa ɓagana krayuwun ba rayuwanan tsim bashagra ka ada vulgar vulgana kdga kyeɓia ku udahag ka ana da ksgana nudaha shaw ra nidigi nagha am nighgabi ki zir meny biya am nighgabiya kmenybiya ɓagana kwaha ɓagana kwaha ɓagana kwaha amudaa mamay nud kskagam vakaniman ɓa srga ndar nud kban digina kaa ka a cinga ba vakagh nud kichigi shagraa ka da ksgana nud va kaghaa takiyaa ma ba ma mung nidigi taga takiya dagwiya sasgaa saa davakagha ka da ksav vakagh takiya ah kdigi dagala masaa ahki digi dagal maksa ma tuga tag nin kil bug mudah takiya ndanaa am kimeny mba ndaninn ma tagha tag takiya a aɓagav ɓagag kwah aming ma sghasig takiya ɗiya sawarii takii takii ma ɓagav avɗya kwan nidigin digiya amun mudah mung amma magha mai na takiya ahaɗa ghir dudah biya amay sa sa da ɓathr kudah biyoo ama may sa ku dau kiyo da ba yanbiya ku agh matsga da matsga ku ba haɗuda budah ku aɓawa ka damai nud saa dava daɓa digaghbi dum um mu may haɗa dga ghrag du dahbi ba ɗika ɗiki bi toh ka dasasg kinaa ka da taga kwanhna taga kwanna tagi kwann may nin dagal davakwantu ba ɗik ɗaki ba kalkalbi ka da sa baja kwahin takiya kair ghwalvin tsim may nin ɓa digit shagr dudah bi. Ghwalv n tsim may ku ku kubusin agh ksga ksg ku busin da ma haɗgan kghra ka nighga nighga ku usagha may haɗa ghr dudahbi may may dagal da ɓa ɓa dʒaha dʒaha nda ngwasahahatirbi, may tagal daɓaa diginbi a-a-a ɗaha faɗag nud vakwah ma vidya menyaa wane wane zrm menya mung ha nig ka da sas nuda may nin dagal davaka ɗaagbi ka sas lavavaka ɗaag ma may, may nidigi ɓagnin bi ba kudbi amay nudagh haɗa ghr ka da may nilbugbi kuba ʒarh ma tagwa tagwa ghrahatr a ʒarha menyaa, ghwalvah takwaha dughah ta kwah ka dagal nitraa armainitrda haɗa ghrii ka a mamanitr haɗa ghr ma hinehni ku ba dagal i dagal ma kada shwa shra kʒarha gha, awanag nin vak ghwalving awadvakai ghwalvng a waɓagning baɗum nidiga duniyanin dvakaya ama cingai kumtakra dga duniyanin da dun zarha han ma armay armai band zarha faɗah nitr ku ba usan ma gwayav ku ba usanma cingai kubuganbi cingai kwarkwar bi ghwaɗwahin a ɗikiɗikiya may ma madgiya maɗ kwa takiya ɓaghadgi ɗig rayudi dagala ku’ud ba ɗek-ɗeka may nin mavakai bi.